ข้อยซื้อของออนไลน์ดู๋ มักจ่ายโดยการสแกนจ่าย เพราะว่ามันสะดวกสบายบ่ต้องเก็บเงินปลายทาง

ข้อยคิดว่าการถอนเงินจากตู้ ATM ปลอดภัย แต่ข้อควรระวัง คือ ห้ามให้บัตร ATM ของเฮากับผู้อื่นไปกดแทนเด็ดขาด

การเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารครั้งแรก ข้อยรู้สึกว่ามันสะดวก เฮาสามารถโอนได้เลยบ่ต้องไปธนาคารและเฮาสามารถกดเงินผ่านแอปธนาคารได้เลย โดยที่บ่ต้องสมัครบัตร ATM

ข้อยสิไปแจ้งตำรวจและแจ้งธนาคาร เพื่อให้เขาตามหาเจ้าของเงินที่โอนผิดมาบัญชีข้อย

ซื่อเสียงของธนาคารมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื่อบริการ เพราะว่าซื่อเอาเงินไปฝากกับธนาคาร ซื่อต้องมีความซื่อมั่นในธนาคารว่าสามารถดูแลเงินซื่อได้

การซื้อของโดยการใซ้เงินสด สิลดลงไปหลายในอนาคต เพราะว่าคนซุมื้อนี้มักใซ้เงินโอนในการสแกนจ่าย เพราะว่าบ่ต้องพกเงินสดไปตลาดหรือไปซื้อของต่างต่าง

ป้องกันโดยการคิด วิเคราะห์ เพื่อบ่ให้คนอื่นมาหลอกลวงในการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินของเฮาได้

ความสะดวกสบายกับความปลอดภัยในการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินของเฮา มีความสำคัญมาก เพราะว่าเฮาเอาเงินของเฮาไปฝากกับธนาคารไว้ เพื่อเฮาในอนาคต

ค่าธรรมเนียมต่างต่างของธนาคาร ข้อยคิดว่ามีความสมเหตุสมผล เพราะเขาเป็นคนดูแลบัญชีและเงินของเฮา เป็นตัวกลางในการดูแลเงินของเฮา